Izy kaofa an-tegna le mpamboly amin'ny maintany regny igny, voalohany am'v- amin'ny tany le misy volin-tegna tsy maintsy atao vôvo, avy akeo am'zay mila tondrahagna foagna izy iny ohatra hoe isaka maraindraina tondrahagna avy akeo isaka harivariva tondrahagna am'zay izy tsy maty.